<noise> باش تركب دراجة أول حاجة خلي العجلات الدراجة على الأرض وجعمز وخ على المقعد وخلي رجليك يوصلوا للأرض عشان تحس بالثبات، بعدين حط قدميك على الدواسات وابدأ بدفعها من الأمام عشان تبدأ بالحركة حافظ على توازنك وابدأ دير المقود يمين ويسار عشان توجه الدراجة، إذا حسيت إنك تسقط تمسك بالفرامل بهدوء وتتوقف تدريجيا.